मुअ कम्ज <hesitation> अयम् दयक् कपुर् अनि बोले। <hesitation> अरु गरम् कपुर् एत ब दुत लोहि बोले। वेदर् तु सर्पिनि लोहि बोले कम्। जोदि गरम् दिन् हौ देने हले <hesitation> हर्कोत सुल, हर्कोत पेन्, हेनो कपुर् लोहि बोले कम्। जोदि थन्द दिन् हौ देने हले जेकेत् जेकेत् <hesitation> अरु <hesitation> थन्द कपुर्, हेबु लोहि बोले कम्, स्वेतेर्। अरु लोगते सति एत लोहि बोले कम्, पनि बोतोल्, अरु <hesitation> दिघल् पेन्, हप् पेन्, गरम् पेन्, अरु मर्फोल, जोदि थन्द दिन् हौ देने हले मर्फोल लोहि बोले कम्।